A <hesitation> fiteny atesaka avao fiteny ampesainay, da <hesitation> iahay andragnonay moa zany misy enina ambifolo, de enina ambifolo miteny atesaka aby